Lezu pitost i social media sür zura ël telefono e la televiziun, lezu pa tantu i giurnai përché ai pa vöia dë cateli e alura dovru la televiziun u ël telefono përché a custa pa